أفظل أنام مبكر وأستيقظ بعد بدري أحب أبدأ يومي وأنا مرتاحة، والصبح يكون هادي عندي وجت أستمتع فيه بالشمس وأشوف الأشياء من حولي، كمان أحس أنه النشاط يزيد، يبذينا اليوم من بدري بدري يعني ،وبتكون عندي طاقة أفظل إني أجدر أنتج في يومي، وأجدر بعد أنام عشان يديني نشاط في الصباح.